Gny tôbily vaovao aty aminay zao mandeha eo amin'ny trois cent millions à cinq cent millions eoeo, gny tôbily efa niasa aminay atiky zao arakaraky ny marikiny ndreky etany ndreky aneny, misy mandeha sept cent millions, misy mandeha cinquante millions arakaraky ny etany.